दो हजार पन्द्रह के बारे में, दो हजार पन्द्रह में अपण स्कूल जाचा। दनवा फेली जल्दी नहा चा स्कूल जाचा । फेर स्कूल से आ जाचा । अनांग उनांग गांव में घूमे चा। गेंदड़ी खेले चा। क्रिकेट खेल बा काने भी जाचा छुट्टी रची उन दन। दनभर घुमता रेचा छोरा के लार। टायर गुड़का चा गायां में। फैली जाणे चा भी नी अतरा मोबाइल भी नी चा। अब तो मोबाइल आग्या सब गणे मोबाइल चलाता रे। मोबाइल भी नी चा फैली छोटा चा जे चालता रेचा गायां में। बाड़ा में हिन्दला घालेचा, गुल्लियां खेले चा। छुट्टी होता ही नाबा जा चा हैंडपंप ने ।